जेंणे हाव एक बायसिकलचें चित्त जाल्यार माका याद येता। कि सायकल घेन हाव खूब भोवला आणि कोण पोईलॊ घरा पावता अशे इस्ट कडे शर्ती लायतलॊ। सायकलिंग जात्या फाटी पडला सुदा जेंणे आवोई खूप तप्तली। माका पोऌली बायसिकल मंचे गिअर आची हादून दिल्ली जी घेन हाव सगळ्या गावानं भोवतलॊ। आणि कामाक सुद्धा वॊर्तलॊ, बायसिकल घेन फुई वॊचॊंक जायें जाल्यार खूप बेगिन पावता। आणि तिमार पावता बायसिकलस चलोपाचॊ एक दुस्रॊ मजा अस्तॊ जॊ आनंदीत आणि खुशाल अस्तॊ। माका बायसिकल मंचे खुप आवडेंचे असा।